צו ווערן א בעסערע שרייבער דארף מען קודם ליינען מער, זעהן זיך באקענען מיט <hesitation> מער ווערטער, און ס'איז דא- כ'מיין ס'איז די מערסטע וואס מען קען טוהן צו קענען לערנען בעסער שרייבן איז דורך ליינען